أنا بختار عمر التليتا وتلاتين سنة لإنّو هيدا العمر أحلى شي بالحياة لإنّو هيدا العمر التليتا وتلاتين بي خلّيك تتزكّر إنّو إنت بي هيدا العمر كنت أوي، كانت صحتك منيحة، ذاكرتك منيحة، نشاطك منيح، عندك رفئة كتير بتحبّن وهنّي بي حبّوك وحواليك وهيدا العمر بي زكّرني كمان إنّي أنا كنت أوّل ما تزوّجت جبت ولاد في وكنت زغيرة وئادرة ربّين، إهتم فيّن، راعيُّن، إطبخلُن، كزدرن، إهتم بي أبون، إهتم بي ترتيب البيت، آخدن مشاوير هنّي وبيُّن، هيدا العمر أحلى شي بي حياة الإنسان يعني لإنّو سِن التليتا وتلاتين بتكون إنت نشيط في، بتكون أوي في، يعني ما بي حاجة إنّك تتّكل إنّو حدا يجبلك غراضك إلا إذا كان يا سمح الله في شي حادث هيدا شي تاني ولكن إذا كنت إنت بي صحتك الئويّة الّي هو العمر التليتا وتلاتين بي- بي- بيستئبلا لا هالعمر كتير إنّو حلو ومشان إنّو في عندي زكريات في زكرياتي إنّو كنت أنا بالبيت <noise> إحكيلن إصص للولاد إحكيلن حكايات، <hesitation> يجوا ينئّو عليّ إئدر لبيُّن، يجو يئولولي بدنا هيك إئدر لبّين، يجو من مدرِستون إئدر درّسُن، هيدا العمر الّي بضل أنا بي بالي وبتزكّرو بعد ما صارو ولادي شباب. بطلّع فين هلّأ هيك وبئول يا الله لو يرجع الزّمن لهديك الوئت وشوفن هنّي زغار آعدين بي تختُن نايمين بي تختُن أنا مبسوطة فيُّن فا بغطّيُن باللّيل بفيئ بهتم فيّن بنتبه عليّن بفيئ الصّبح ببعتن على مدارِسُن، ولكن هلّئ صار البيت فاضي صار كل واحد صار عندو بيتو وحياتو بئى مِشان هيك أنا بحب عمر التليتا وتلاتين سنة لإنّو أحلى عِمر بتعيشو وبتتئبّلو بي كل مشاكلو. <noise>